Waa mun ngaa mun ngaa mun ngaa jël xar yar ko ba mu ba mu ba nga def li nga bëgg yëpp <noise> loolu daf di am <noise> dangaa gis ci tubaab yi dangaa gis ñu jël jën jën yu mag yii nii <noise> dañ ko dee kii yar, def ko si géej soo demee seetaan naa ko <noise> bu jën yi dafaa ñëw dafaa taxaw si kon jën bi muy dem ak yow, soo defee soo tàccoo mu tàccu. <noise> Walla xaj danga koo yat <noise> soo dul bugg du la mën tur boo ko ooyee boobu mooy dem, boo ko wooyee ne soo ko wooyee <noise> wisky wisky boobu su fu loo ne wiskyi dafaa ñëw <noise> toogaal fi mu toog, defal lii mu def, guddi sax soo ne ko <noise> secure yow daf koo secure yow. <noise> Ak beneen bi tam bii naka ceku <noise> boobu tam danga ko dee mën a yar ba ngeen loo bugga mu defal la ko, day mun a secure sa néeg, <noise> kafaade bi mën a wax yaa koy jox kaane muy lekk. <noise> Ñaar yooyu ñaar yooyu di wax danga ko dee mun a yar muus tam danga ko dee mun a yar <noise> ba nga xamante ni ba li nga bugga yëpp <noise> daf ko dee mun a def loo ko aaye da koo bàyyi, soo ko teree fii mu tëdda <noise> usal ma lii mu usi ko bàyyil lii mu bàyyi. Waaw <noise> dangaa bëri muus, xaj, ceku man gis naa ñu ko dee def, dañ koy yar ba mu ba mu <noise> ba mu mag. <noise>